Ka ɗan nha pa ton, kɨ ɓut kɨni, ɓaa, bi leng leng ghɨ. A pa ton ɓa a pa leng mat be mwa, kuma kaɗang gha go bi mor ka, gha ni bi mwa dung dung. Pus ce ɓa a kat gyem pak khe gyem goce ɗan pa ton dinha. Ah ta ka ba nyi shit bice. To, bi a li gyeɗa ɓa cin, kɨ cin ko fot ɗo gha, ko po cin kɨni ɓa to, a leng ta kaɗang ki cin ɓa kɨ mat pokin, ɗan pak ɓa a li gyem ta nyi cin, ɗan rot khi fot gha ka, so ɓa ner bi shit shit, net kɨ bi shinkaram ni, ɓa a dan ɓut gha kwa pin ēnfa ki biya a pa cin kɨni ko kaɗa a pa cin ki bi ɗa, ɓa biyah mwa shit gha ɗa ko kowa mwa shit gha ɓa ni ta a shit bighi, a cin yaren'eh? Kaɗa morbi ka pak ɓa. Go shit bi gha ɓa lita a mat a yak am gyi, ɓa o, ka mwa lita a mat am nun, ɓa o, mwa ta ka u cin binyi o, mana cin bicā ko cin cok gha kat, ko a mwen a pa cin kɨni bin mwa a cin. A pa shit biɗa posit bigha a man ka, a pannang kɨni, kwa a mwen lii ɓam khi tun kɨ sar, ɓam u cin bije ēnfa a ɗo a morbi gak ko ka yi kurang'eh, ɓa a dim, ɓa a pa ciin kɨni har lokacin a ji a kus ɓa gha a gama cin kɨ biɗa ko mwa ligha a cin kɨt ghi, ɓa shike gha ɓang ɓa a ni ta bi gha cin gha, rit gha. Kuma bi mor rit bang, mbi mor rit ko ye na shit nyi ko ghan ye gam year nyi cin ɗa ɓa kɨ shang shik ghan tani mbi mor rit rit gyet. Koma gurum kɨ fot shitor fa ɓa kɨ cin bi le ko punu mwa mwa pa shit en mun ma li mun a ko mu yal mu kun a ɓan. Mur ok ko karam funu ce mwa be bwin ka mpi ye Mwa be bwin ni ɓa mun li te ye punu mwa shit mun a ka ɓang. Punu mwa shit wat mun ka. Mwa shit tok gwalp mun ka. Mwa shit bije mun ka. Mwa shit ta a rot go ye wun khe mwa ɗel cok gha, a rot mantang bije ye kan wun khi gurum kat. Kaɗang a dan shi gurum a pin bi mor nyi. A rot ko a shit bi di gurum, ɓa a dim ghi ɓa a shit didir. A pa pin bimor nyi. Nyi ma pa fot kɨni ɓi kɨ li gha ta a cin, ɓa a cin, ɓi li gha ta a cin ta ɓa a cin, har ko a da a ru kɨ pipikini, ɓa go ye shit biɗa ɓa kilinta khi seyil. Ha gurum, ɓa bi mwa pingha, bi ye mwa ran ma pin gha, ɓa a ni shike ɓa, ghan kɨni gha shit ye ɗa' ghan ye tus gha gampi ye ɗa gha, ɓa kɨn shang shik ghang, tani bimor rit dung kaɗar mun morbi, ɓa fot bi ye mwa li gha a kat ke kɨni